Täl oll' suur salahus. Tä oll' riigi president. A tegeligult kiäki es tiiäq, kiä tä om. Tä oll' hoobis võõra, vainoligu riigi agent. Ja tuud salahust tä pidi väega häste hoitma. Muido olõssiq tä väega halvastõ lännüq, ku tuu vällä olõs tulnuq.